<hesitation> Ukáaru ná umoota kanjeej unkaru. Ajá mënţúwar dí ukáaru këwak, mëndiŋ tee bunú, uncíyank uyipal súubun mëndiŋkë ñow. Má moota intee bunú, iyipal súub këñow. Umoota nám kënam na kareta masin tañ patësun umoota na kareta unkáaru alawandër dí ngël bëliyëng hum.